A mi me compleanno a m'pias festegelu <hesitation> andand ënt ün lucal a mangé 'na pizza cun parent e amis, pöi apres mangé la turta e pöi dövri tüi regal ënsema